Frighu servir sa të vush shumë të ngrënëa o të pirit si ujët, v- verën, succhi di frutta, tjerë shurbise sa të i vush e të i ftohsh o sa të i ruash, per esempio na ke një tajur brum çë të qëndroi mënd e vush te u frighu e mënd e mbash ktie pë no parë ditë.